Waaw nit ki ndax man na dundu te du réccu yaakaaruma nit man naa dundu te du réccu paska réccu mënta ñàkk paska su ma yëgoon dina am su ma xamoon dina am, su ma foogoon dina am. Nit ki man naa bëgg lu ko dul jariñ mu topp ci ba ci kanam xam ni loolu du ko jariñ mu ni su ma yëgoon duma ko topp. Nit man naa uute loo xam ne nekkul advente yi moom duhut lu koy jariñ mu topp ci topp ci ba ci kanam fekk loolu du koy duhu lu koy jariñ mu ni su ma yëgoon duma hut luy sonnee nii. Nit kuy dund ci àdduna moom mook réccute kese ñoo ànd waaye na nga fexe sa bëgg-bëgg yi nga teg ko ci niŋ ko war a tegee ba réccute du am, nga fexe nga plan sa life ngir réccute menta am walla boog suy am du bëri. Waaye réccu moom mënta ñàkk ci àdduna bi.